Uguk fáal pëënjúŋul uncak ací pëyënkan mëlik këënţútës uwul bá, cíwun pëënjúŋ pëënjon. Káaţa bofëna pëëfët pí, ajá këënţú këënţú mëlik cápan mbá këënţútës uwul kabá. Mëëlooj mbá, këëmpënani kooncí dí ulef uwël kábá bëliyëng tú kúruka paf pënjúŋ ţí bínjí. bëëwáyan bëënjúŋur bëënjon. Uler uwí mbá pëyecës ambá këwáyan wël mbá këënţú mëlaj kábá. Iñaan meeţ indíwëlin iyi de, ba cápan wël unk kábá tú. Këwáyan kúrunká kúur pëënjuŋ, iñaan jooţ me ndíwëlin uncak.